<hesitation> Fety fitsingerenan'ny taona nahaterahako tonga lafatra amin'ny akapobeany de <hesitation> mahatsiaro miarahaba ahy daholo ny olona akaiky anahy ny ray aman-dreniko ny iray tampo aminahy dia ireo namako akaiky ah, de mahazo kadô milay be dia de, de akotran'izay ah mandeha mitsangatsangana.